तेंचे म्वॉव म्वॉव नायलॉन स्ट्रिंग्स जे असत तें बोटांवर बरें तरीं बसत आठा आणि गिटार चेर जसां बोटांक दुःखापात जातां तसां हेचेर जैंनां। तेंचो आकार सुध्दा पुढें आस म्हुणण मांगाताक तेंचो त्रास जैंनां कित्यक तांर स्ट्रेच करच्या पईलि थांइसर आमचे बोटे पांवतात, <hesitation> आनीक एक मुळ्यार तेंतून फकत चार तार असतात, जेका लागत तेंची स्केल शिकपाक सोप्या जाता। मकां पुढे केव्हा तां शिकपाची सांड मेव्ली जाल्यार मी तां शिकटलय।